Emiringo eyamaghutha aweritsumbisya eyangakolesaya, hali ebi- hali emirundi isa, hali emiringo isa- emiringo isathu. Thukakyiramunu erikolesya eghutu, ithwakolesya nengasi, ithwakolesya namaghutha awende. Neryo eghutu eyi, eghutu thukakyiramunu erikolesyayu thukatsumba ebindu ebiringe ngengoko, ebindu ebiringe ngebitsungu, nebindi thu- thukakyiramunu erikolesyayu thukatsumba ne- nemyama kundi engasi iyo yikabeha ndeke ne- nerihya yikahya ndeke. Neryo ebu- enanga, neryo engasi Ekyindi, engasi thukabya thwamatsumbisyayu, thukiramunu eritsumbisyayu esombe. Neryo nekyindi ekyathukakiramunu eritsumbisya omwangasi, thukakiramunu eritsumbisyayu, omwabindu nge- thukakiramunu eryutha nengasi yokwabyalya. Ebyalya ebiringebitoke okuli ebihimba, ebitoke okuli omuhogo nebihimba, byebyalya ebyathukiramunu eri, neryuthaku engasi. Kundi engasi yikasihaya ebyalya ebiri ngebyu, neryo namaghutha wende, amaghutha wende thukakiramunu eryuthaghu okwabitoke okuli ebinyobwa, nahandi bakanakiramunu eryuthaghu okwabitoke okuli ebihimba. Ebyalya ebiringebyu byathukutha kwamaghutha emiringo isathu eyangamabughe eyu.